Suv, choy, qahva, sharbat, mevali qoqteyllar, sut, qaqao, gazlangan suv, mineral suv, colalar, pivo, vino, ayron, qvas, limonad, <hesitation> moxitto, spritz, pina colada, qora choy.